<hesitation> Ya, démocratie zao ai agnisan'ny endrika tsara indrindra amina fitondragna satria zao amina démocratie ai, ah mbô mahazo vahagna zaign vahoaka, vahoaka afaka mandray anjara amina fanapahankevitra amina resaka politika, de ah afaka mbô misafidy zareo de afaka ah mbô mi-participer am resaka politika zaign e.